صفر، خمسة، عشرة، خمسْ طاعش، عشرين، خمسة وعشرين، تلاتين، خمسة وتلاتين، أربعين، خمسة وأربعين، خمسين، خمسة وخمسين، ستّين، خمسة وستّين، سبعين، خمسة وسبعين، تمانين، خمسة وتمانين، تسعين، خمسة وتسعين، ميّة، ميّة وخمسة، ميّة وعشرة، ميّة وخمسْ طاعش، ميّة وعشرين، ميّة وخمسة وعشرين، ميّة وتلاتين، ميّة وخمسة وتلاتين، ميّة وأربعين، ميّة وخمسة وأربعين، ميّة وخمسين، ميّة وخمسة وخمسين، ميّة وستّين، ميّة وخمسة وستّين، ميّة وسبعين، ميّة وخمسة وسبعين، ميّة وتمانين، ميّة وخمسة وتمانين، ميّة وتسعين، ميّة وخمسة وتسعين، ميتين.